Tanane wea ihe'e ma puka lawanu, puka lwanu. turenu pala. lasta, duku balamo haimama ta nani he'erene ma utane mama kalu cesar lete laku kalu bisa kalu ihii. iida tea kaya leker ke tea kaya ne laku labe tamba ina unu lakaite ture dupi, lasta pi. pala pi ha mama ma ute una ri laku aka ite ma tapi yang paleng ihe'e ma pokalawa nu laku ture nu.